L'Australia al e da l'auta part dël mund për nui auti e li a i sun i canguri e a fa sempre caud